Ny hevitry anah momba ny filokana amin'ny fagnatanjahantena, matetika aloh raha magnagno loka amy fagnatanjahantegna satria io tsy haignao hoe na ahom by ana aminazy na tsy ahomby ndrekindreky zany le izy mandany vola satria tsy hey hoe ny tegna marigny igny le le raha hitranga aloha fa miankigny amin'ny chance zany.